N'yi tawɛ a we bunh ,ah nwe labɛnra ,a cɛn tɛɛ ma hinn, ma gua ,ma bombu, an n'cɛn bunwure ma ɛra. Ma hɛ ma benɛma ma nɛ aba sɛbia aba ɲuɛn sɛbia a weni ma yi, a bun n'se ama see a n'waramu.